الشي الي احب اسويه في الويكند او عطلة نهاية الأسبوع انه اتيمع انا والربع في مكان وكل وح- كل يعني احد فينا يعني اييب عايلته فيكون التجمع يعني كبير ونستمتع مع بعض ونلعب العاب جماعية